Mescladora kua cemento pegua oyeporu jaeko ipuere vaerako omboyea ivi ivikuiti cemento ndie omboyere ipuere vaera oñemopua eh oguambi jaera kua ikavi oyapo vaera kua